Intenej injanal jach ki' ti ten a' käy, ajyux, ajt'ot' tulakal b'a'ax yan ki ti ja' ki' ki' ki' ti ten, mentäjkej tan in kinmentik kinjantik y jach ki' ti ten, mentäkej tan tan kinwa'lik ti la'ayti' b'a'ax tinjantaj, b'ix käy tuya'lajten b'a b'ix kutojetaj <noise> tinjantaj t'ot' tinjantaj yux.